شعور عدم حضور أحد حفل زفافي يكون مؤلم، بس شعور عدم حضور أحد جنازتي أخطر، الجنازة يعني الناس فجدوني وهذا يحسسني بالوحدة، لكن في حفلة الزفاف المفروض يكون يوم سعيد و يكون فيه فرحة الأهل والأصدجاء، كل موجف له تأثيره، لكن فجدان الأصدجاء في الجنازة يحسسني بالفراغ.